Nde mi naani un inni kalimaawal wala tammunde, mawnan mi siftoyta yannde ko o yamaaki, o wiya kanko o mayay o fofta.